U' arregordu de candu andà a iscola est custu, sigumenti che fiaus totus poberiteddus, andiaus a iscola, <hesitation> acabau sa lezioni andiaus a sa refezioni, e in sa refezioni si 'onant a papai, si 'onant u' pratu de minestroni, poi si onant u' arrogu de pani, poi nci fiat u' arrogu de casu, opuru u' paninu de <hesitation> cun marmellata. E insoma comunque fiaus sodisfati. Sigumenti ca fiaus totus marideddus, talmente fiaus poberiteddus, allora m'arregordu ca si 'onant <hesitation> ita si nant, s'ollu a regiu, s'ollu a regiu. Allora po ddu podi buffai totus, allora sa bidella de iscola si poniat in sa porta e nosu fiaus in fila, donniunu chi passat si 'onat una cullera de custu ollu are, cust'ollu, sicchè passat non est chi ddu disinfetessint cumenti si fait imui, passat de una buca a sa s'atera, e fiaus meda, fiant trinta coranta e a bortas de de prus puru. Sicchè custa butillia manna, ghetat a custa cullera e <hesitation> si fadiat aberri sa buca e nosu nci ingutiaus. Castia, una cosa tremenda, <laughs> sceti chi m'arregordu nci, non mi parriat, custu sabori legiu chi teniat custu ollu. E sicchè dopu andiaus a prandi, si 'onant a prandi